Mi yelan yambutungo nyawu ngam mi nyaunda ummatoore. Mi latta hokkowo lekki kastaado ko hatoi be anda am. Mi latta ummatoore do wara ha am ngam mi nyaunda kala ko damata be pat.